انا بصراحة بنحب انه ناس تزيد في المال. لانه <hesitation> ان الفلوس لو كانت <hesitation> اكتر هيك الواحد بيقدر ان هو يعمل اشيا كتير هو يحب يعملها <hesitation> اشيا كتير خير كتير طلع صدجات <hesitation> ان هو يساعد كتير فقرا ومحتاجين هيك اشيا بتكون كتير حلوة ومفيدة للصحة النفسية للواحد